اني اكلتي المفضلة هي البرياني فباعي هي اكو خلطة جاهزة مالبرياني او تريدين انتي بس هي اكثر شي خلطة جاهزة واسلك دجاج واطبك التمن التمن احطله بهارات برياني وره ما يستوي اضيفله الخلطة الي هي عبارة عن جزر وبازلا وبازاليا وبطاطا والدجاج المسلوك وياها واخليله بهارت يعني ازيد بعد بهارات واخلطها وهاهي ها ووياها لوز همينه